Raha ataoko any amign'ny sambondangitra é voalohagny za mivavaka avakeo faharoa mihigna tegna mihigna mihigna avakeo mandry avakeo koa mamaky boky avakeo za misaoma jeu zagny raha ataoko ia.